Ikhaa rí mutsín jiáma, <hesitation> rí phú ikhaa nutsín jiáma, xí magáñúu̱, ná mutsín xede̱, a̱ꞌkhue̱n rí na̱ꞌkha̱ ndxa̱a̱ ikhaa kuarésma̱ kuártó biérne̱, a̱ꞌkhue̱n juun rí nutsín xede̱, a̱ꞌkhue̱n juun rí naríga̱ rí nutháan ikhii̱n jaripéo̱, a̱ꞌkhue̱n juun rí nagóo̱ xa̱bo̱, naxúmii xa̱bo̱ nagóó nduyáá. <noise> xómáꞌ ikhaa rí itháa̱n ikhaa nu̱pra̱ꞌaa̱ ikhaa <hesitation> nutháa̱n ikhaa pelóta̱ ikhaa rúꞌkhue̱n itháa̱n ikhaa fukból, rí me̱ꞌpha̱a̱ rá mbiꞌyuu ná mutsín jiáma, rí na̱pra̱ꞌáá jiáma, rúꞌkhue̱n juun naríga rí mbámbá domíngo̱ ge̱jioꞌ, ná xuajen rí ríge̱ꞌ ná mixtruꞌwíín. Xómáꞌ ikhaa ikhoo iꞌwíin tsí nutsín, rí ikhaa nutháa̱n baskeból o boliból, rúꞌkhue̱n juun nutsín i̱jín go̱ꞌo̱, abése̱ na nuni̱i̱ ꞌnduꞌ mi̱jna̱ jiáma, nuni̱i̱, nuni̱i̱ mbá grúpo̱, nutsíi̱n <noise> jamí nuni̱i̱ kompetír iꞌwá xaujen gajmíi̱n tsúꞌkhue̱n, <hesitation> nurawíi̱, nurawíi̱. Nurawíi̱ lugáre̱s, rúꞌkhue̱n juun rí naríga̱ ikhaa awúun xuajen rí rí ge̱jioꞌ, xuajen mixtruꞌwíín, xí no, jamí ikhaa nduyáa̱ máꞌ ajua̱nꞌ ikhaa ajua̱nꞌ rí, <hesitation> rí natsikháa mbá ja̱ꞌnee seleksión mexikána̱, i̱mba̱ n <hesitation> baa xó rí nutháa̱n ikhaa rí <hesitation> fukból mundiál rúꞌkhue̱n naríga̱ mangaa, rúꞌkhue̱n juun, kási̱ phú nguáná jayu máꞌ nakujmaa ná awúun ikhaa ajua̱nꞌ rí téle̱ a̱ꞌkhue̱n, rí ikhaa juun rí, por ejémplo̱ xó, xó rí naríga̱ ikhaa dos mil <hesitation> beinti séi̱s, kampeonáto̱ para ikhaa rí mutsíi̱n xa̱bo̱ <noise> i̱mba̱ n <hesitation> baa mbriꞌkháá xuajen. Xó méxi̱ko̱, xó kanadá, xó estádo̱ sunído̱. Mbá atsú inii xuajen rúꞌkhue̱n rí ma̱ri̱gá ikhaa, rí mutsín xa̱bo̱ rí i̱mbriꞌkháá xuajen nawi̱i̱n gajmíi̱n xuajen mixíí, <noise> <hesitation> rí para ikhaa dos míl beinte séi̱s.